हाँ कुछ कुछ खांणा चीज इन छी जैथै लोग आंखों रोशनी बढोण मा बहुत मदद मिलदी। जनकी गाजर हवेग्या हरी भुजी हवेग्याई मछली हवेग्या अंडा हवेग्या यू खाण मा बहुत पौष्टिक हूदू यू थै लोग बहुत हैल्पफूल्द मंदा।